Malɛzi ɲan a lo nɛɛ ɲan, tun nɛ we koloniza ma ba angilɛ ra, ozun ba biritanik ra ba'a min wɛɛ ,ba we fi aa afɛn ma ho dimican kua, awe vɛ fi nun ba yura atue. Donke babe berɛ we a viktim de sa, donke mɛ ba we fua fuora cururu yawe ba ma bena a yira mi ɛndepansi ma.